Deraza oynasini maxsus tozalash suyuqligi bilan yoping yoki sirka va suv aralashmasidan foydalaning. Toza latta bilan artib, oynaning har ikki tomonini tozalang.